<hesitation> cust'attra esti ua bellissima domanda, poitta penzu ca sa Sardigna è <hesitation> ricca de preattusu bousu, de sa coghina sarda, ca esti invidiada in tottu su mundu. <hesitation> Ua cosa ca apprezzu parecchiu de sa coghina sarda fusntis is primusu e sa pasta e chi penzu per esempiu a i malloreddusu <laughs> a su ragù esti u prattu meda meda bou. <hesitation> A su propriu i cugurgiones ca funti uprattu tipicu de sa Sardegna che è sa pasta prena cu arrescottu e verdura ma non du esti ua regola fissa. A su propriu mi prasci meda sa pezza ca beidi coghinada in Sardigna, sa pezza e proccheddu <hesitation> a su propriu sa pezza e zriboi, ca penzu ca esti ua de sa pruboa ca tenesusu. <hesitation> A contrariu de cantu si penzada, in Sardegna pur essendi u Isola si coghiada meda sa pezza e no scetti su pischi. <hesitation> u attru prattu ca mi prasci meda è sa fregua cun su pischi a su propiu, de is primusu. <hesitation> De i drucchisi de, mi prasci meda pappai drucchisi. Deu pappu meda seadasa, ca esti u drucchi tipicu de sa Sardigna, fattu cun sa pasta sfoglia e su zuccheru e su mebi e su casu, eia su casu, su casizolu. <hesitation> Mi prascinti meda is parduasa, su drucchi fattu cun s'arrescottu. In Sardigna i drucchisi funti, s'utilizza meda su, su casu. <hesitation> In prusu mi prascinti meda tottu is prattusu fattu cun sa mendua. Deu chi penzu a candu fui pippiu, mi prascia meda arregodai is prattusu chi fadiada nannai miu. <hesitation> I drucchisi, ma su pischi, sa pezza. Sa Sardigna, in Sardigna dui funti meda, meda meda prattusu tipiccusu, ca beinti usausu in tottu su mundu, funti invidiausu in tottu su mundu. <hesitation> Mamma mia esti ua brava cuoca <hesitation> adi tramandau finzasa a mimma custus prattusu <hesitation> ca penzu ca, candu du fazzu commu a Milau a is amiguu cosa miasa, appressanta, apprezzanta meda. <hesitation> A su propriu penzu ca esti importanti connoschi sa coghia tipica de <hesitation> dogna loccallidadi e connosci is prattusu de ua terra esti u arricchimmentu importanti.